Kpab, moi mobsɨ dəuni, maak, nyangi, nyim, kpab, moi mobsɨ dəuni, maak, nyangi, mobsɨ amsonyim ngimas. Taak nyim taak kpab, taakmoi taak mobsi, taak dəuni, taak maak, taak nyangi, taak bwoobsɨ, taak amsonyim, wur kpab. Wur kpabmi nyim wur kpab mi kpab, wur kpab mi moi, wur kpab mi mobsɨ, wur kpab mi dəani, wur kpab mi maak, wur kpab mi nyangi, wur kpab mi mobsɨ wur kpab mi amsonyim, wur moi, wur moi i nyim wur moi mi kpab wur moi mi moi, wur mii mi mobsɨ, wur moi mi dəuni wur moi mi maak, wur moi mi nyangi, wur moi, mi bwoobsɨ, wur moi mi amsonyim, wur mobsi. Wur mobsi mi nyim, wur mobsɨ kpab, wur mobsɨ mi moi wur mobsɨ mi mobsɨ, wur mobsɨ mi duəni wur mobsɨ mi maak wur mobsɨ mi nyangi wur mobsɨ mi bwok- mi bwobsɨ wur mobsɨ mi amsonyim wur dəuni. wur dəuni mi nyim wur dəuni mi kpab, wur dəuni mi moi, wur dəuni mi mobsɨ, wur dəuni mi dəuni, wur dəuni mi maak wur dəuni mi nyangi, wur dəuni mi bwoobsɨ wur dəuni mi amsonyim, wur maak. Wur maak mi nyim, wur mak mi kpab wur maak mi moi Wur maak mi mobsɨ, wur maak mi dəuni, wur maak mi maak, wur maak min nyangi, wur maak mi bwoobsɨ wur maak mi amsonyim, wur nyangi, wur nyangi mi nyyim wur nyangi mi kpab, wur nyangi mi moi wur nyangi mi bwoobsɨ wur nyangi mi dəuni wur nyangi mi maak wur nyangi mi nyangi wur nyangi mi bwobsɨ wur nyangi mi amsonyim, wur bwoobsɨ. wur bwoobsɨ mi nyim, wur bwoobsɨ, mi kpab, wur bwoobsi mi moi, wur bwoobsɨ mi mobsɨ, wur bwoobsi mi dəuni, wur bwoobsɨ mi maak, wur bwoobsɨ mi nyangi, wur bwoobsɨ mi bwoobsi, wur bwoobsi mi amsonyim, wur amsonyim. Wur amsonyim mi nyim, wur amsonyim mi kpab, wur amsonyim mi moi, wur amsonyim mi mobsi, wur amsonyim mi dəuni, wur amsonyim mi maak, wur amsonyim mi nyangi, wur amsonyim mi bwoobsɨ, wur amsonyim mi amsonyim, zongo nyim. zongo nyim mi nyim, zongo nyim mi kpab, zongo nyim mi moi, zongo nyim mi mobsɨ, zongo nyim mi dəuni, zongo nyim mi maak, zongo nyim mi nyanfi, zong nyim mi bwoobsɨ, zongo nyim mi amsonyim zongo nyim mi ngimas. Zongo nyim mi ngimas taak nyim, zongo nyim mi ngimas taak kpab, zongo nyim mi gimas taak moi, zongo nyim mi ngimas taak mobsɨ, zongo nyim mi ngimas taak dəuni, zongo nyim mi ngimas taak maak zongo nyim mi ngimas taak nyangi, zongo nyim mi ngimas taak ɓwoobsɨ. Zongo nyim mi ngimas taak amsonyim, songo nyim mi wur kpab zongo nyim mi wur kpab mi nyim zongo nyim mi wur kpab mimoi, zongo nyim mi wur kpab mi mobsɨ, zongo nyim mi wur kpab mi dəuni, zongo nyim mi wur kpab mi maak, zongo nyim mi wur kpab mi nyangi, zongo nyim mi wur kpab mi bwoobsɨ, zongo nyim mi wur kpab mi amsonyim, zongo nyim mi wur kpab moi, zongo nyim mi wur kpab moi mi nyim, zongo nyim mi wur moi mi kpab, zongo nyim mi wur moi mi moi, zongo nyim mi wur moi mi mobsɨ, zongo nyim mi wur moi mi dəuni, zongo nyim mi wur moi mi maak, zongo nyim mi wur moi mi nyangi, zongo nyim mi wur moi mi ɓwoobsi, zongo nyim mi wur moi mi amsonyim, zongo nyim mi wur moi mi mobsɨ. zongo nyim mi wur mobsɨ mi nyim, zongo nyim mi wur mobsɨ mi kpab, zongo nyim mi wur mobsɨ mi moi, zongo nyim mi wur mobsɨ mi mobsi, zongo nyim mi wur mobsɨ mi dəuni, zongo nyim mi wur mobsɨ mi maak, zongo nyim mi wur mobsɨ mi nyangi, zongo nyim mi wur mobsɨ mi ɓwoobsɨ, zongo nyim mi wur mobsɨ mi amsonyim, zongo nyim mi wur dəuni, zongo nyim mi wur dəuni mi kpab, zongo nyim mi wur dəuni mi moi, zongo nyim mi wur dəuni mi moi, zongo nyim mi wur dəuni mi mobsɨ, zongo nyim mi wur dəuni mi dəuni.

Zongo nyim mi wur amsonyim mi nyim, zongo nyim mi wur amsonyim mi kpab, <noise> zongo nyim mi wur amsonyim mi moi, zongo nyim mi wur amsonyim mi mobsi, zongo nyim mi wur amsonyim mi dəuni, zongo nyim mi wur amsonyim mi maak, zongo nyim mi wur amsonyim mi nyangi, zongo nyim mi wur amsonyim mi ɓwoobsi, zongo nyim mi wur amsonyim mi amsonyim, dubu nyim.